yaani bisan hodaf hiyoo khaa Hodhaa hithein wolin dhikhethu Hodhaa dhiket muu khaa Hodhaa hithein au woll kasjiru kaam dhiketha enan khaa woll kasjir dhikhedhaa bisan khabaaf Hodhaa idhuu isaa suun dhikedha yaan issun thurii inamaaraaa basen hindhamodhunea wolaaa yaani hihodenunea dhub malsun Lilah anen naf kikkik hinfedha malsun Lilah joto nafanen hinpuguza